أنا بفضل المتاحف اللي بتحتوي علي تراث تاريخي عميق بتحتوي على تراث يمتد لآلاف-لآلاف السنين، زي المتاحف الموچودة بمصر اللي فيها الحضارة الفرعونية القديمة الحضارة المصريين القدماء ليش؟ لإن في امور وايد ممتعة ومثيرة زي المميأوات وكيف إنهم مازالوا للحين الآن موچودين!